يعني في وايد أماكن ما زرتها بس يعني أتمنى أزور نيوزيلندا يعني سمعت إن عندها جمال طبيعتها يعني من جبال بحيرات حابة أعيش هذي التجربة يعني في ناس يقولون إن المناظر هناك مثل الأفلام يعني هذا الشيء مخليني متحمسة إني أروح أزوره يعني أشوف هذي المناظر شلون يعني شلون جميلة هالبلد.